Ël frigorifero al e tacà a l'eletricità e a ie ën gas ëndrinta ch'a gira e ch'a freida e parei a resta tüt freit ëndrinta